Suuwéne nruundutima, suuwéma wu nruundutima nféé: nii irundutu kaama ndéjii suuwéma irundutinini; i la rundu buudena, ni bhuughune ni buude nsiigima langhi, ikanjima a la teube jongu. Ni wiima iyonguma i fé ni, hani bhuughune noo, mu la yick a la rundughi njiima, foo nu la gnighi néimmine. Wora ndhéé lhiiké ibantima, ibantinélima lhiiké. Yuna ifu jongu nii mbhunghune na rootu iyongu-gnoju-mhaa ndéne na rootu. Ibantima la lhiiké jongu. Nkanjima nfé nangh, nthioctuma, dii mmintéghima; muna nthiibati buudena. Suuwéne kama, wune nrundutu, ghune nfé nrundutu-ngn-mu gnan jongu baabiyone nlhaabe dé. Foo mu rundu i la rundu gnankatamma di nfuye, thiické ibantima jongu, mbuuru buudena nnhéérine. Wora ndééne ni runtu-i-tokh la yoo, nock mu yongu. Ni naa rootu tokh, buugoma mu laasi jongu nlhaa thiibatine; ndiibilema mu yongu nangh, di ndéélema